eru meðal verka hins unga teiknara Árna Jóns Gunnarssonar hann hefur jafn gaman af að segja sögur og að teikna og því lá

beint við að hans sögn við heimsóttum Árna og glugguðum í bækurnar hans þegar ég var fimm ára

alltaf að vakna fyrir leikskólann til þess að teikna allavega eina mynd áður en ég færi í leikskólann Árni er fæddur og uppalinn á Selfossi og lauk námi frá Myndlistarskólanum í Reykjavík í myndskreytingu og teiknimyndagerð

alltaf fundist jafn gaman að segja sögur og að teikna og

var eiginlega bara mjög fljótlega í í grunnskóla þá fóru myndirnar að þróast

að vera alls konar krot yfir í að ég fór að gera mjög mikið af myndasögum líka ég mér finnst oft vera mesta lífið í sögunni þá hjá mér oftast hefðbundin uppbygging á sögu og svoleiðis kannski fer svolítið út í buskann en mér finnst langskemmtilegast og best að vinna þannig að ég veit

er að fara gera fyrr en ég er byrjaður að teikna þá byrja ég kannski að teikna einhverja persónu hún sprettur bara fram jafnóðum og svo öðlast hún svolítið karakterinn

fyrstu tvo þrjá rammana en það er ekki um neitt rosalega auðugan garð að gresja þegar kemur að íslenskum myndasögum þótt það hafi aðeins breyst

síðustu ár hvert sóttirðu þér innblástur og fyrirmyndir mín mesta fyrirmynd er Halldór Pétursson teiknari hann húmorinn í teikningunum og rosalega flinkur stærsta verkefni Árna hingað til er bókin

er að einhverra mati fyrsta íslenska

sem hefur verið gefin út á Íslandi fyrsta íslenska það er að segja ég veit að þetta eru sannarlega ekki

í íslenskum bókmenntum kapteinn Ísland kom til dæmis fyrir langa löngu út eftir hann

en ég man ekki hvort hafi verið gerð svona

um hann hann kom meira út í svona hefðbundnu

sem fá allar samband eitthvað svona almætti hefur samband við þær og gerir þeim þetta tilboð um það að þeir þurfi að borða kúk og fái þá krafta

sólarhring svo ef þeir vilja kraftinn lengur þurfa þeir að ganga lengra og lengra og með svona einmitt

aðeins frá henni

sem sagt bókin sem ég gaf út stuttu eftir að kom út

sem sagt myndasögur sem ég

í vinnunni þá hafði ég svona þrjátíu til fjörutíu mínútur eitthvað svoleiðis til þess að gera myndasögu og settist bara niður stútaði hádegismatnum og fór strax í það að teikna byrjaði bara að

lýsa honum sem teiknara

þessum teiknurum sem finnst gaman að teikna það er svona ákveðin

þrjár hvað varðar öll við teiknara að hann er með frumkvæði sko helst vil ég að fólk fari að hlæja ég geri oft svolítið grín að mér með það að ég er minn eigin helsti aðdáandi ég er alltaf að springa úr hlátri yfir gríninu í sjálfum mér hversu gott sem það nú er samt grínið í sjálfu sér en hérna mér skemmtilegast þegar fólk hefur gaman af sögunum og fer að hlæja en ég reyni oft svolítið á það

að koma inn fyrir að hafa smá sorg kannski eða smá spennu og svona andrúmsloft en mér finnst auðveldast að gera grínið og um leið og ég fer í að reyna að gera eitthvað drama þá finnst mér hætta á að það svolítið þvingað

maður ræður ekki alveg við það það er svona svolítið

finnst auðveldara að gera grínið þá geri ég ráð fyrir að það sé flóknara að gera drama en ég veit það ekki